أفظل إن يكون لدي ظعف مالي؛ لأن الفلوس يمكن من تحقيق أحلامي ،وتوفير حياة مريحة لنفسي ، ولأهلي، مع المال الكافي أقدر استثمر في التعليم ،والسفر، وتجارب الحياة، بينما زيادة العمر قد تكون جذابة إلا إنني يعني أؤمن إن وجود الحياة أهم من طولها.